Fanjava ny Marsa zen̈y karàha io zen̈y fan̈anaovako raha raha jiàby zen̈y, andra natirahako, natirahany zanako, de anadran̈io Marsa io àby raha zen̈y zen̈y, de tiako feky fanjava io.